Fomba fiasana crayon ndraiky e, <hesitation> crayon e misy carbone mahintigny agnatiny akao, de <hesitation> matetiky crayon e hagnanaovana sary asany de <hesitation> raha mampiavaka agnajy amina stylo e, <hesitation> crayon zao tonga de mety gomegna amina gomme, tsy karaha sitilo blanco ôhatra vao mety anagomiagna agnajy.